Kwa nini nakure kijiji? Tena narerewa na biibi? Maisha yaane na bibi yaane mjane mruti, lakini ulevi wa aswa ataang'a kwamba uhu mujikulu alinimuzee, umujukulu wane, alire, japokua kowiwa nokusirii, lakini maisha yiiswi yaaja yaboha vii, are gorya sina mpango na niini tokoyenekwa nalelo mkwilanda, aya no maisha naaja nitite na usingizi. Baade yoo fikisha miaka kadhaa jii, na nkasama nkaloka na- namiiji na nketo kiikala na uko miji, ni kila ukouko nkadoma nakangi lili nanii, kaboa wane, na nkakula nkashiba ku kijiji, mpaka haha ni kijijini nu- niishi, ayo no meisha yane no niko kijijini.